ny Islame moa zay ny tena fivavaha manjaka a Turki ao fe maro avao koa zay ny fivavana nisy talohany, nisy avao koa ny boudisme, tao avao koa ny kristianisme da nisy avao koa ny secta sasasany izay mbo tsy hain'olo tsis mpahay.